Nuuq korallirahuq vai korallirifiq noq ummaq elorikkust umbõlõ täüs. Sääl um pall'o korallõ ja määntsitki viikasvõ noidõ ümbre ja, ja kallo ja. Tuu um üts väega illos ja kirriv elorikkusõ kotus.